افضل اني اكون موسيقاره على اني اكون رسامة عشان الموسيقى بتلمس القلوب بشكل مباشر، غير الرسم وعشان ممكن تكون في ناس فاقدة بصرها بس في ناس كتيرة بتسمع فاللي بيسمع هيسمع الموسيقى وهيتخيل المشهد او الرسالة اللي انا حابة اوصلها له على طول.